خود خيط نفس لون متاع السوريا وداخلة في الابرة وبعدين خود الـ- الزر وحطها على المكان اللي طلع منا من جص- <hesitation> انجطع منا ودخل الابرة في النجبة بتاع الزر وشدها مليح باش يثبت مكانه و ديرها في اربعة الجب متاعها وباعتهالي جص الخيط وتمام